ପଂଡୂବୀ ଜୋ ଥା ହୈ ଥାରେ ଏକ ଵିଶେଶ ତରଵର ବୈସେଂଗ କୀ ଟଂକୀ ଲଗୀତ ହୈଂ। ଜୋ ଥାରେ ପାଣୀ ଭରୀ ଜାଏ, ହେଲେ ସେ ପାଣୀ ରର ଅଂଦର ତୈରୀ ଲାଗେ ଔର ହେଲେ ଥାର ଵିପରୀତ। ଅ ଗର ଯେ ଥାରେ ପାଂୀ କଲୀ ଜାଏ, ହେଲେ ସେ ପାଣୀର ଉପ୍ରେ ତୈରୀ ଲାଗେ, ଔର ଇସଵୀ ତରିକେ ରହେ ଥା କାମ କରେଂ। ପଂଡୂବୀ ଏକ ଅଂତା ଚୀଜିଯା ଚୀଜ ହୈ, ଜୋ ପାଁଣୀର ଅଂଦର ଭୀ ଚଲୀ ସକେଂ ପାଣୀର ଉପ୍ରେ ଭୀ ଚଲୀ ସକେଂ।